Njiiboy tokosoy ngonkon to salla jins e ɗum huutinirakoy ngam ɗum resa kariyon tokason-tokason bono njamkoy, ceede njamndi, bono key makulliyel bono taƴirgel, fuu huundehoy tokosoy-tokosoy ndey kankoy koy ɗum loowata ɗonɗum.